Dinasti Romanof, ngaɗ ɗum laamani ɗum leydi Raacha hakkunde duuɓi ujunere ngo e temetɗe jeego e sappo e tati, yaago ujunere ngo e temetɗe jeenayi e sappo e jeeɗiɗi, kanko to maɓɓe ɗum heɓi ardiiɓe.